demokrasin <hesitation> won dansa hamtua, manif dansa ennan equality katika serkalia katika governmneti duftni amminen demokrasin <hesitation> won sihin cholleatif hakiaf usawwa katika inchia duftinii, dub <hesitation> namkulliin ak dansa jiraa, namkullin <hesitation> magao maendeleoa hindargeta, namkulli won fedenkulli him midaffeta dub democrasin wondibiaf cholleamuu won akasitif chollea dub won akasitif maana kabdii.